Heah nyi kasih kitem mese susuya koko <hesitation> kumura ka pelelutu sikoko kapelutu sikoko elaker bi kante esah beweane <hesitation> garo rica beweane niwie itu lulut <hesitation> beweane bineane ekecap beweane ni wete apaitu nitundul me bewean <hesitation> anu <noise> woku taan sa kasa kepaarku <hesitation> anu ikoko miwea tululut koko niwea tululut taan sako mese siwo sikoko linlalut komusti medoi koko itu amou apa lagi si koko si memang memang tu amo kasah rior <hesitation> dagng ngena di ma pisu- pisul witu Witu dui karna saitu sek koko sasea <hesitation> rinteke rasea luluten <hesitation> ema anco- ancor te tansa sia tua amou wemula tululut sia maan kayo mapera sima pisu- pisu lokan tunduina taan sirei ancor sirei <hesitation> maleme- leme mokang kasah taan kape sesiwone arampa- rampa na musti wean rerampa musti bewean saapa itu marisa musti membo meweane ekunir musti meweane saapa itu poki ne wia nyiih toudanong goraka <hesitation> muste weweane paseutan oki oh itu tome lawae itu tomela wiela witu leluwukan itu medomi alup ko itup pengesu- ngesula witu itu elisung- lisung Rior itu maancor waya memang mamuali waya rintek neah sana rinteko waya isewok nola mokasa siwok sewok nola mekasa witu witu serakoko wealalana karengan oki <hesitation> lana karengan tiih tu poppo lana <hesitation> poppo itu siwon tan sini wote sandiri jadi kike sele itu kiki sela poppo pu selah itu <hesitation> edola danona itu welah tu tu loyang kawo doan nitu wea molatu arumping oitu weala tunapi ka ayo tuuh maabis ladanona eh saru pelaren itu saru pela lanana itu we latu rumping tulu tela katula nokelan itu <hesitation> elana namo kangkarengan ndi tumbela tu sera koko sewo kela mekasa mboya rerampana itu pumpun latu lulut taan musti medola lulut sadiki sela medola sadiki sela tea tea kuman na lulut <hesitation> anu eng kasa sobor tea mendola sadiki dei tua dei sobor Pokei nawe pokine wiah nyiih <hesitation> lulut kawei benga kawei bengan itu dei sobor dei tuah nditu pumpunan woitu welah tunapi welah tunapi nitu <hesitation> popaku aro ku ane itu pipa karo kuan palo numelan itu di mo mekaluar hida nona <hesitation> sapa namokan <noise> tanu nawu nawokem mokaluari nyah itu pelaoki penlaoki nitu sakelarou seitu gegerou tarisla oki danona kawodoan kasih kawo doan itu wielah sumo tunapi welah tunapi nitu sana mekaro komou karna tetap bewean lanena bitu karna maantun nemoi taris tetap bewean elanana enoki mowean ingki danona oki mantuni taris nas seitu ge gerou nemou winean nola apitu gegerou dengkika nola popo tano aidomi pepatilko tu tengki kala oki <hesitation> embitu raremna riorna kuma luar ndano nawo wo lana Nditu kan papene rior ekuma luar waya nitu mapera kumete sedap jadi man itu mekalu kaluar roken witu witu duwi karna e karna litu nemo tululut seitu penela ru ala- ala nano itu kumetelaoki sedap pekekanen maan seari lei weang se se torot te kuman itu karna linulut taan sa esani kita nutuan itu jago tan seoki kiokan seoki se perlu se emis se puyungku so raras jadi kasa kepaar nea weitu winean tela taan kuman ni musti koko mudah yah se koko peranggang pokei nea se koko esapa seah seupari pe mawe seupu ari pe mawe <hesitation> nitu mosedon siwola medo tei medo totokelas sea orubes lah oki eitea ladano witu wela sumup mekaro kwa karua wireu ngomi angka tela daging eitu wela nano Ere rampah paedon kwa ere rampa nate e pokei nie wia nyi rampa- rampa kering rampa- rampa <hesitation> <noise> etamo tese pawang bang mea bang puti po ngarenea wia nyiih smor ngarena jadi karna nitu kepaar neoki hah tano nitu siwon jadi maan seatu mokol seoki kardei mola tetap ma abis karna nitu paling kepaar neoki nitute engkelake de eh kelaker erupa pesesiwon taan tumodo mokan esusu yoku <hesitation> ancara mese siwom balina ela kere edei kante dei kante ekoko nipumpun tululut dinit di ten nitu dei kan tem esmor embeweane laker <hesitation> tanum pila kulan tadi <hesitation> opi ra rupa tumodo ngokan nei susui iku wayam bayane itu jadi same sesiwo kuman <hesitation> eme siwo sekoko tanum pil akula riori kita puas kuman pare ri mola tasu moyokei.